ما بفضل <hesitation> الطعام الفيها <hesitation> حلو كتير، بفضل الأكل الفيها يعني مالح شوية، فيها خدار، فيها سلطة، فيها حاجات كدي بفضلا أحسن من الحاجة الحلوة.